Ny kolotsaina any Aostralia indray aloha tena mbola tsy haiko mihitsiny an, sady tsy dia fahitako firy na amin'ny fahitalavitra na amin'ny tambajotra sosial ka tsy dia hitako loatra izay tenenina momba an'izay.